Y lo que xil'iajat kauk lanu'u que mas kauk takem pus kauk lanu'u es pu xil'iajat tsejep naru porque rapu nipep em jay cuando jiuk jay kiki jay cuando m'au bupay tijian tijian kute mas pa manarauts re saria lju'u se tumey rapu jiuk kiyiauts rapu xil'iajan nipep lu'hu pero ndeuk pu kauk lanu'u que si lu'hu es pu xil'iajat ariel por eso rapu nipep em lake pu xilꞌiajat nik'ia tsejep snatajan ngupjey napu maiñ bien majau lulejem saria xiut y pu xil'iajan ninjiats maiñ y chiu maiñ pu nda xil'iajan ninjiats de makey lumey ngutung pus napu maiñ lake porque rapu lulejep saria xiut y sania champu pus si lake ndajap pa skanjeuk kauk munu'uey nusueiñ pero mas mas es ndajap napu xil'iajan se njuts naru napu ne es lake para munutajat xiut porque lanu'u rapu bien bajau cuando jiuk cuando jay tijian kute y kua laju'u la'ey lamajats rapu kute se lu'uey batajat rapu xiut laju'u larauts rapu ndung y es pa munusueik bumu pus kauk nunu kanan juy lem bake kara xil'iajan kinyijil tsejep axion rapu lem pa es ndaseik saria bumu rapu re kauk lake tusal con kil'i cloro con tu'uey pu bamu laseik y ya nipep mbubaung si em bu'uey maiñ si em baleik ski'ik pus tik'ijiy se kua laju'u lataun rapu pu xich'ijiñ se juy manake y maiñ ya nipep mbube'e rapu tas se kua manaseik porque ya batsun rapu se kua lu'uey basal rapu xil'iajat re kauk ndajap lanu'u bali xil'iajat lanu'u limi nda njuts kanje napu per napu nipep lake porque napu nipep lanu'u ja bajau mas mas es rapu se kauk nujut rapu xil'iajat rapu re kauk nixiñ kuma nunu que lem labe kanan y rapu re kauk chu lem tu'uey lake maiñ kauk se nichiajau xikiuk.